Kanada madaniyati turli xalqlar va madaniyatlarning birlashmasidan iborat. Ular ingliz va fransuz an'analari, shuningdek, mahalliy aborigen madaniyatidan qiziqarli xususiyatlarga ega.